Ngom gena na lao se hoda iya ena sita rewa ge ngom oyo tamate, tamate ge ngom oyo ena ge ngom lao iya hoda langsung sita.